Ma ei mõistaki siin kummagi vahel valliq. Et <hesitation> ma vist veeda mõlõmbaga sama pall'o aigo. Et sõpruga saa egäsugutsit pito pandaq ja mänge mängiq, aga perrega om ka hää mänge mängiq ja lihtsält juttu ajjaq.